Ba yiro mɛ jo ho pilanɛt marsi wa lo an wɛ'a nicoza ni honu nɛma nɛ mani ma vɛ bin <hesitation> mu ɛnɛ a benɛ a here mu bɛ' a benɛ he han mu bɛ'a benɛ he <hesitation> mɛ ma bo'un hiya ma wa na ma miyan ma wa fɛra nitin <hesitation> tomu bɛ vore